Tsy haiko tsara fo ny haiko zen̈y karà ataon̈irô vôrono ndraiky vitsika àby io, irô bakà samy mahay miasa, mahay man̈angana raha. Dikan'zen̈y volan̈iko mety afaka mifampian̈atra fo ireo mety mahay fo dikan'zen̈y. Lay ten̈any marina zen̈y tsy haiko.